मोर बिचारमे बैंक कहलके रुपैया, पैसा आउ सोन, चाँदि, धन सम्पति धरना ठाउँ है । जहाँ रोजेदिना रुपैया, पैंसाके बिश्‍वास करना लायकके काम हुइता । खास करके बैंकमे मनैंभर अपना कमाइल रुपैया, पैंसा धरेजैतियाँ । अत्तेकेल नाइ कबु कबु ओइनन काम परता कहलेतिति रिनके रुपमे ब्याज तिरना सर्तमे रिन बैंक महति लहतियाँ । खास करके रुपैया, पैसा घरे धरले रहबो तौ चोरि उरि हुइना डर रहता । अइसने करके चोरि केल नाइ सापटमे देहबो कहलेतिति उ रुपैया नाइ मिलना डर फेकुन रहता । उहिमारे मनैंभर खास करके गाउँक कारोबार नाइ करके <hesitation> शहरमे बैंकमे कारोबार करतियाँ । अत्तेकेल नाइ पहिले हम्मर पुर्खाभर बैंकके बिस्मास नाइ करें । का सोंचें कहलेतिति जने बैंकमे धरले तिति हम्मर धरल रुपैया मिलि कि नाइ मिलि, कहु ना यि मनैं हम्मर रुपैया लैके भाग जाइ कहना मेरके डर रेहे पहिलेक हम्मर पुर्खाभरिन । मुल आजकाल दिख्ति दिख्ति हम्मर पुर्खाभर बैंकके बिस्मास फेकुन करे लागल हैं । खास करके बैंक बिश्‍वासिलो कारोबार करना एक संस्था सरकारी, गैरसरकारी आउ निजि मेलके संस्था, सामुहिक संस्था होइल कारण तिति जेदा बिस्वास करे लागल हैं ।